Mpon ari ochie lyieh bie pie mu eninu leh murro ikinn-kinn mpi leh wule wule, bie kie mu bielyiel murro Iwu Ifie nyinu, ori mie kuri bie mele biemele our mue bie kie mur Iwu iyoro pie-pie ogum ogum ibiero akkobo ozan ahieh leh bie-bie ome kuro ade lay ikiekieh osrri wu ari uteh kure afie ku ogur otor ade leh oneno akubo ari miele ochuro lyieh ari muishieh opie uteh-utehieh, lo-oneno o' wu-wu leh akubo ipie ku opie bie nyin ari bie-bie fieh opie leh ennie wu zoon oyie olur leh mpi iwu porro, leh mpi ade opie-pie, inine leh oneno biutem obie ori ute ade our kie-kieh agafualo lehshinn leh pie leh akubo ari kie kur